Naña nsitemde edesi kini emi edesi ọdọñde min ndidia. Nyeka udua, ndikidep edesi oro ndi, ntu ndi, nte usen kied nkekadde, nkekud ufan mi, ufan mmi nnyin inyuñ ida ineme nneme, ineme nneme, ineme ineme, <laughs> ineme nneme, ñkọ omokud mkpo ntro ke ebihi nkokud e, inyuñ ida ineme nneme. Enye ọnyuñ ebup nte idem mmi etiede, ebup ndito, ọ kpukpru oro, enyuñ ebup min ami nyuñ ntiñ, nyuñ mbup esie mmo, mbup eka nsie enyuñ atiñ ono inñ nnyin inyuñ ikọm idem nnyin ima, inyoño, so, ami mmandep edesi ndi, nkotu ndi, ndisim ufọk, ami nsad edesi oro, nsad mme ntan oro nsioño, emi mkpo etiede nte nkedep edesi ntan nyoñ ndi ndisad mme ntan oro nsioño, mfuri mbi oro nsie nsi, nkefri mma, ami nditem mmoñ ke esi den mmoñ oro ekefid, ami nwaña edesi oro nsin, nkesin edesi oro, mkibi esi mmoñ oro, edesi oro efid okotoño ndimamum, ntemede edesi oro nyed, nkeyed mma, <hesitation> kini <noise> emi ami nyede edesi oro mma, nkenyem ndinam edesi ma mmoñ nsie, ma mmoñ nsie, nketem mma, ami ndi ndinam <noise> mmoñ nsie, mmoñ nsie oro, nda ndek iyak mmen nda ntem. Ndek iyak oro, nnyin ikudd ke ebi nnyin ọbuọd. Kini emi nnamde, ndiọñde ọbuọd oro mma, ami ntem ufip mmoñ nsin mbak, nyed udọd nsie oro mma nsi, ami ndimen e ndin nsin mmoñ ntem e, nsin inuñ, <noise> nsin ntuen, ntem e, edọñọ idem den ami ndisin ndi ata mmoñ mfen, ami ndisin ndin ata mmoñ efen k'daha udime mmoñ emi ami nyemde. Mma ntim ọbu mmi mma ndikọrọde ọbu mmi nsin, ntem e, enye <laughs> asad. Nsin akpri akpri adin mbak otudo ọkpuhọre isi nsie akpri akpri ọnyuñ anam e eyie, nketem e mma, ntemede mmoñ edesi mmi nnim, ndikọp edesi oro nsin ke usan, nkọp mmoñ oro nsin isi mmen mmo nsin ke nainai mmi mmen ifim mmi nsuhọre ntietie, <noise> nsuhọre ntietie nkọp edesi mmi ndia, ndia e mfanmfan nte enemde min nte okonyuñ ọdọñde min ndia e mma, nki mmoñ mmi ñwoñ, ntañ usan mmi nka nkebin. Mmadia e mfan mfan siak, nte okonyuñ ọdọñde min, ntro ke nkadia e, ndia e mma, nsuhọde, nyem akpri mmin, mbid mbid mmmin, nyem akpri akpri mbid mbid mmoñ mmen nda mbid idem mmi mma, nsuhọre ndin nkanana kaña nduọk odudu.